Përveç gjuhës së trupit, qentë uzonj tinguj si lehjet, ankimet dhe ulurimat për të komunikuar. Ktò zëra mund të tregojnë alarm, emocion, ose kërkesë për vëmendje.